Toetrandra baka Sohisy ndreky zen̈y koa fa ete izy malefaka, koa fa livera ndreky tsy manintsy fa ndrindra zen̈y amin’ny bongo an̈y zen̈y tsy de misy afanan̈a be zen̈y baka Sohisy an̈y.